أكثر أيام مثالية بالنسبة لي تبدأ بالصباح الهادئ مع فنجان قهوة أو شاي في مكان مريح، بعدين أحب إنني أبدأ يومي ببعض التمارين الخفيفة أو مشي في الهواء الطلق، هذا يعطيني طاقة إيجابية، في الظهيرة استمتع بالقراءة أو إنجاز بعض المهام البسيطة التي تحتاج إلى تركيز، في المساء يكون الوقت المفضل بالنسبة لي للاسترخاء بمشاهدة فيلم أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، أحب أن أنهى اليوم بتناول عشاء بسيط مع المقربين.